Ebaruha waagishanga omuka otakugyetegyereza noomanza obuuza abu waashangamu oku yaahika omuka, orinda kugishambuura kumanya ehi yaaruga n'ekyatuma baagisindika. Waaheza obona kumanya okworaaze kugishumuurura.